Ehe, zegny mô koa rô mazava hoazy e, antegna koa homagny sakafo ara-pahasalamagna de salama <hesitation> ohatra zao hoe minagna vônkazo regny, misotro ragno tsara, de minagny sakafo ara-potoagna, de <hesitation> misy fiantraikagny tsara amy fahasalamagna zegny fô ra ohatra zegny mifanohitra amy zegny minagny hagny be jumbo ô, reto produits chimiques reto, zegny lasiteo mô malaza ô mahavoan'ny cancer e, ma- zegny e, tsy mahasalama edy bôkany e.